Un ya'a nanajaninchí nalenta kuyii kuexhinchí orelo ñanta jantahí na'a avete te kuitekujan vai há ki kuii tai un kinanta hí la ikuetaki kuntahí té c <hesitation> na unii ninchi uñanxi tajanta tajan vete i iin.